إيه أكيد الأرقام من صفر لين الخمسطعش بترتيب عشوائي ممكن تكون <hesitation> ثلاثة، اثناعش، خمسة، صفر، تسعة، خمسطعش، سبعة، واحد، عشرة، ستة، أربعطعش، اثنين، ثمانية، أربعة، إحدعش وثلاطعش، يعني يمكن ترتيبها بهالشكل يبين لك تنوع الأرقام، وكل رقم له مكانه الخاص، إذا تبي ت- تبي ترجع تفرزها وتتعامل معها بطريقة معينة.